Nako menurut ngoji ya manena ngoji ya tosi odakuwa nyawa manuka obinatang paling <hesitation> paling kia paling kia manege o kajawe karna sebab ena paling faja de nako isonenguku paling la imela lo duru kajawe mane kai kajahatang ena lo karna okia ngodumu lo ja ojomoka okajawe gaili manege menurut ngoji inao binatang yang paling ifaja de ikia a sokomanege.